<hesitation> එහෙම එක වේලක් මඟ අරින්න නම්, මම දිවා ආහාරය මඟ අරින්න තෝරා ගන්නවා. මට හොඳ උදෑසන ආහාරයක් ලැබුනොත්, රාත්‍රී ආහාරය වන තුරු මට බඩගිනි දැනෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ දිවා ආහාරයට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නේ බත්. ඒක බර ආහාර වේලක්. දිවා ආහාරය මඟ හරින එකෙන් මගේ ශරීරය ගොඩක් හොඳට පවත්ව ගන්න පුළුවන් වගේම, උදෑසන ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරයෙන් ප්‍රමාණවත් පෝෂණයක් ලබාගන්න පුළුවන් වුණොත් දිවා ආහාරය මඟ අරිනවා කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ.